má sjá hvernig hálendi Íslands hefur birst í meðförum listamanna

hundrað ár hugmyndin er sú að velta því fyrir sér hvernig íslenskir myndlistarmenn hafa tekist á við hálendið og hvort að viðfangsefni þeirra endurspegli á einhvern hátt hug íslensku þjóðarinnar til hálendisins og og gildismat þjóðarinnar gagnvart hálendinu einskismannsland ríkir þar fegurðin ein er viðamesta sýning Listasafns Reykjavíkur í ár þar eru samankomin verk þrjátíu listamanna sem tengjast öll víðernum Íslands með

einum eða öðrum hætti á Kjarvalsstöðum er sögulegur hluti sýningarinnar þar sem sjónum er beint að brautryðjendum íslenskrar myndlistar á tuttugustu öld framan af birtist landið í verkum þeirra einkum úr fjarlægð við byrjum á að horfa til hálendisins frá hlaðinu heima horfum til þessa heillandi heillandi landsvæðis er fáum kunnugt síðan til þess að myndlistarmenn fara að halda inn á hálendið og upplifa það þetta eru svæði sem eru ógnvekjandi við þekkjum okkar íslensku sagnir sem sem að endurspegla ákveðin drunga og fjarlægð og ákveðna ógn en myndlistarmenn

og Kristínu Jónsdóttur

landið og upplifa náttúruna maður veltir fyrir sér þessari stund þegar mannlegar tilfinningar eiga sér stað inn á þessu einskismannslandi

ekki hefur verið byrjun tuttugustu aldar tóku listamenn virkan þátt í að festa landið og víðernið í sessi

vera persónuleg túlkun hjá mönnum eins Kjarval sem er miklu persónulegri túlkun og upplifun

landinu síðan förum við inn í miðja síðustu öld þar sem náttúran verður líkamann og styrkir manninn sem einstakling á við hálendið og sigrast á því sagan sem við segjum fer síðan inn í

er samtímahluti sýningarinnar þar má sjá verk myndlistamanna á tuttugustu og fyrstu öld og þar kveður við nýjan tón á tuttugustu öld er

þarna uppfrá og

stafar ógn af náttúrunni núna snýst dæmið við

náttúrunni sem stafar ógn

engum dettur í hug að aðskilja þetta tvennt mann og náttúru þetta verður strax pólitískt

þetta snýst um hvað við ætlum að gera

landslagið og svo og svo framvegis fyrir utan listaverkin eru ljósmyndir skissubækur og ferðabækur til sýnis gefin var út bók með textum sem tengjast víðernum auk þess sem efnt verður til námskeiða og málstofa í tengslum við sýninguna einskismannsland sýnir glögglega hversu ótæmandi og

fjölbreyttur innblástur íslensk náttúra hefur verið listamönnum gegnum tíðina en líka hvernig innblásturinn gengur í hringi ef við skoðum fyrstu kynslóð ljósmyndara og málara sem fara upp á hálendi eru þeir að kanna landslag sem er svo algjörlega framandi og við sjáum það

að gerast það eru

fara upp á hálendi í nákvæmlega sama tilgangi þeir eru að leita að

annarri plánetu þá getum við horft til hálendis Íslands sem einhvers konar einhvers konar fantasíu það er áhugavert

hvernig sagan endurtekur sig svona vel

Listahátíð í Reykjavík í vor vegur hans hefur farið vaxandi

og er nýkominn úr tónleikaferðalagi um Eystrasaltslöndin brody spilar á fjölda hljóðfæra og fléttar gjarnan

við nútímatónlist og notar til þess bæði ný og forn hljóðfæri

en hann flutti tónlistargjörning sem var innblásinn af verkinu

tíður gestur á Íslandi og stefnir á að flytja hingað